kuliner yang sayo ketahui itu tu ini pisang ijo, pisang ijo tu berasal dari makasar, itu pisang ijo di bungkus pake adonan adonan yang di campur dengan perasan daun pandan nah tu baru di gulung pake pake itu terus di kasih kuah kuah nyo tu dari vanila vanila campur vanila pewarna makanan itu dikasih es itu raso nyo enak nian dingin dingin panas panas makan yang dingin dingin itu enak nian. Kalau nak cerito tentang kuliner indonesia ni kayak nyo banyak nian ragam nyo, hamper di setiap daerah punyo khas masing masing kayak di aceh, medan terus padang itu makanan nyo khas dengan rempah rempah kalua palembang, bengkulu, lampung tu kebanyak an pedas, kalua jambi tu yo jambi tu campur campur sih, kayak asin, pedas manis nyo pun ado yo kadang tu di setiap daerah tu makanan makanan khas nyo tu bentuk nyo samo raso nyo samo tapi namo nyo be beda beda.